Alura për lavese bin le man a tuca pìé ën po d'acua, mei s'al e tëbbia e pöi arzentese bin bin bin le man, prima da 'na part, pöi da zura, pöi da suta, ën mes cun bin dë savun, sciacueie bin e pöi sensa tuché d'auti post andese süé le man cun ün süaman e bon e ti las le man bele pulide